<noise> Mi shodowai gauri mi hettai gauri min kabai gauri min subtai ‘yebbe min gadai dolu min ittowai jabbe min ittai konkeje min ittai tanne min ittai ngalbije min ittai ngalbije ba di min ittowai kareje min ittowai nelbe min ittowai gauta min ittowai bikkon tabsa min ittowai mbayeri min ittowai ka’eji min ittowai ka’e dow bangel min subtowai ka’ye mil’i mili ‘ye min subtowai ka’e habbuki shalka min irtai shalka kan min kabbai ka bo to min irtain min kabbai min ngada naika omboɗe maka.